Ñy fomba fañamboarany ñy hala ñy trañony moa: -Hilany tany mety hañamboarany ñy trañony, fandeveñany ñy lavaky. na fañamboarany ñy lavaky koa ;karakarany. kolokoloeny traño o. toera hasiany ñ'atoliny. manahaky anizay avao koa fasiany lavaky reo. ataony aminy tany tsy mitovy.